په ویتنام کی یو دیړ مشهور دود دی چی عغه د تېتً په نامه یادیږی دا ویتنام د نوي کال لوی جشن دی، چې د قمري کلیز له مخې لمانځل کېږي. دا د کورنۍ یووالي، پاکوالي، او نویو پیلونو وخت دي. خلک خپل کورونه پاکوي، نیکمرغۍ غوښتلو لپاره عبادت کوي، ځانګړي خواړه پخوي، ماشومانو ته پیسې ورکوي، او د خپلو نیکونو روحونو ته درناوی کوي. دا د ویتنام تر ټولو مهم دود دی.